أول شي بتتأكد إن المكواة حامية ، بعدين بتضع التيشيريت على سطح مستوي أو على منضدة وبتفرده منيح شكل مستوي ، بعدين تحط المكواة وممكن تبدأ من الاطراف لچناب ثم تنتقل الى الصدر بحركة مستقيمة ، إذا- إذا فيه تچاعيد ب-بتحط بتضع شوية مأي بتسهل الامور شوي.